ମୈକ୍ସୀକୋ ରର ଇତିହାସ ହୀ ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୈକ୍ସୀକୋ ରର ଇତିହାସ ରେ ଦୋ ସବ୍ଭେତାର ରର ରାଜ ଥିଲା, ପହଲା ଥିଲା ମାଯା, ଦୂସରା ଥିଲା <hesitation> ଆଜଡେକ, ସୂଲ୍ମୀ ସତାପ ଥୀ ରେ ମାଯା ସବ୍ଭେତାର ରର ବହୁତ ହୀ ଜ୍ଯାଦା ମହତ୍ତୁ ଥିଲା, ଔର ଯହୀ ରାଜକିର ଥିଲା ଇଠୀ, ଫିର ହିଠାର ବାଦ ଦ୍ରସ ଉନନୀସ ରେ ସ୍ପେନୀ ସାସନ ହୈ ଲା, ଜୋ ତା ଥିଲା ଆଜଡେକ, ହିଠାର ବାଦ ଇଠୀ ରାଜ ପାର୍ଥୀ ବଦଲୀ ଗଯା ଲା, ଔର ହିଠାର ଵିକାସ ହୈ ଗଯା ଲା, ଇତା ଇତା ଗୁଲ୍ଡନ ଦେ ଥିଲା।